Inplarti to madamdah da vaka usga’a ma savdasig nədəgət ta guha’a taha yakarah nudaha’a bugha dahah nudaha’a ba ga ɓa ɗaya ba mənga kutakwara bi ta zlanaha dagal da ɓa dir nuda ta zlamaha maɓagava ɓag dra’a b’a yakay nuda maɓagaɓag na yakwaya inhin maɓagavaɓag na tala yakwaya pugha duhah nuda’a kwathirna tahg yakara dəydamatghal nuda dəyda kla dakara kla ghuva svardakwah svardakwah svardakwah ghuvala masararda sig kwah ka ghuvala mulvaru kwah baz hutsa ya sighlaha’a ba kwara ma dəyda kladakar nuda kilvara kwah kilvara kwah maklavara kəlg dakar kwah ma pughaduh maju bau nadgay baddəy thiknadvah jzavarant jzavarant jzahg ka dada kwahma thadurthaɓ ɓa lavah nuda thaɓ gəy thaɓ dathin ba kwah nuda jzahar tha nudala bathvar ghuv kwaha tavara ghur lawaha may da dəgəta jzavarant jzavarat kuda ɓa thakala jovayah nuda, ba vləndma, thkala jovaya baɗum bagava yawwa. Jzavnuda vanna ma guha kwah nuda vanna ma guha kawh nuda ba gabaɗay ɓagar tow ma dadakwa may da dəgəta da jzavaranta dada kwa məng dvakayya mularu ka dadan dadakwa mayya mularu ka dadan yaw wa tow zarha thaɓa madada kwa mayya china albagaudbiya tag vtir tagala aɗumam ɗug kwanna athgharawachagha usava may nadəgəy sdasig bi untak bi nusar ma thalbi mar ɓa ussav zarha kayyama kayyama kayyama ɗuma ɗug tagtir tag malah maru bi tha nan china daga azarhma madadkwa china daga zarh usudda inwa ma wushanusəg kuda thama maru bi nən ma vakaybi badum maba dagəy gzgarjzəg madada kwa yənbiya tow gatvaru gatg ɗulana magatragativ ɗulana kwad njzda malaru kwa mayya ba ɓagar aduwa yaw wa ghala ɗəgəy mavakay wah majzgar jzg nadəgəta magha puha dugha mulku wah mulu wah mulu wah yaw wa tahalakwah thama tahalakwah thama ma məng na dəgəta nadva batsgar jzəg makwa hən dada kwa naghak nahga tow dada kwa nahəya. Gla baɗum nadəgəy jzgar-jzga tow manjzga ksin bajzal bagzgan kwan bɗum aujzga yuwa han kwan jzgharən badaun kwa thirn ba sdava todk suhanna daga dama huɗana mayya zarabahan liyahithin kum məng dvakayya ar may dadagh nulgaru nəlgbi toro kwathirna a njzu mularuwa thiganarabiya thaɓa ba gatghwa aja aja liyahon thirthaɓ ma nghara nəhg thaɓa agha may dvakay biya kow agha davakəy dəthir ar arumdrak umɗirga ar ar nakadal kən ka daga gətsga tow kəh thaɓa anay than davaka dəy tir bi thimu thing ai tow dəgəy tag nay ma vakay thaɓa kumda amay njdau dya mahun kundu mulgwa dəgət kum may dvakaybiya dadakwa mulkumdu mulgwa may ya ma məng dadamazəgila kwanən ɗulləna ar skwadət dadam azəgil da tvakay dadamazəgil muhwad mulgwa mulwad mulgwa, in ghalakigha inghala dadama zəgila, inghala dada kwa skiradiv sig sama kwan ka huɗa makarantin, dada mazəgila mulwad mulgwa a tahal ma mulwad mulgw dum amularu ka zarabahar gabaɗay ma ba kwan may dəgan ban kay dadakwa mənga dəgan agya farnan kwa may dəgam a agha valga bada dəgar. zarhsn din thaɓ mdvaəhan dadamazəgit mulkumdu mulg mara sda ba gabaday ka zarh ba gaba daya maba zarha dunima ma zər christama ma mushma ma marwarnin muhlikya dadamazəgil mudaramulg bagabaɗay inghalakəuy dadamazəglar kwan dəgəy na ndav da zəra vgar usna mulwad mulgwa madga alhəri ning mulwada, madga alhəri dadamazəgil ɗəya ɗəyg ba vakwan ma huɗa vakwan huɗa klassən inghalkəh in ghala dadaa nagama sarta kwa njzakun m zarha nir wura kum dəyda payagwa kum dəyda payagwa, kum dəyda paya thahala kum kla dakara, kum kla ghuva, kum dəyda chaɗal met ghal amma ma zaman ndakwaanna alhumduliahi rabil alamin dadamazəgil gyəhant gyəg ka zamana ma njzgan ndakwanən kəyya zarha fanubayyən sarasig ama dininən dadamazəgil ts kumdət tsəga tskumdat tsəg hutstirdəy hutsga dəy dama ngla duniya vakəy may zəruda dəgsi zəra vagar ussa yaw wa zəra vagar ussa ma may vakwahinnəy magha mulkumdu dada mazəgila tum sanal bi ndukwah sagalla sagal da vga dadar har sasa makwan ka sarta. Nandnəy təl ghir təl suh china nubi kumtakira njzgar ba gabaday dadamazəgil magha mulwad ma mularu ka dadamazəgil ka zarharna baz zəralən madvan yazəgilla ma gha suwadan dugharən tima palən magha mulwad in puhdan, zəlara yanbi dadamazəgil mularu mulgwa magha valar ka sukiyam kwan ka njzgan ma dunən dada mazəgila mulwad mulgwa yawa zəra zəra pak zəra vagar ussa pakayka dadamazagil magh mularu bagaɗay maba zəra warnən ba nju ba kwa insirgabi mularu mulgwa mularu mulgwa kaythaɓa in may da dəgəta dəgəynən danal nay dagat ganthaɓ vakwahma magylazəgil dəy ta ɗulla kwahən magha mulwad ma nu manubar mana chinu kumtakir inhənu ka hara yawwa tahala kwah thaɓa ləy darhi biya a multru mulg dada mazəgil dəgənən vəndghəw zərarinthaɓa in may həna həna ma salman bara nubana baz nuba duhron dada mazəgil magha mulkumdu ba gabaday amd. Ma mai wasagal dhi yuwa tuga dugwa babar kuu mahns dadamashgla maha suwa dana ən galakəga ma barkaha maga suwa dana ya zhigilara ən galakaga ən nəgaka naya a nuyka nəg dadamaʒgila mulwad mulga asirga sirga kidkit mar vidara ba digo ma hudara furtandabi ba dəm aghe cinge cinga ya zigalar dəm zarabahar bazik kudra rina a bagwa nin duk da vakanina dadamushgla suwadsig ma masifa duniyina suwada sig dadamashglar mulwad məlga ga badaya ba zira vigar uusa ba dəma uda dəgshigna milaru milga mara dakimd hairi nitra hairi biya dadamashgla mulkuudu mulga ya shiglara a bulkulhigtuvuka azuu ingala kiya daviɗavaciya azun difaci kuma sartara azuu bahira an salakig.